Uk yë dun wi'in mayn mëchyë porque yë në ojëbyë ko'o tibë dumbë yawanëp y ko'o dun met'sëp në ko'o naj ma të nëkxë y wi'inxondakëp uk yë wi'in mayn mëchyë yë ëch dun nënëm jyamyëdatëp në ko'o najma nëkxë.